Kawaida yejulia nguo uwe na mringa na sabuni ukaika fo mringeni ukaisisa kwa utaratibu ukabadilisha mringa woo ukamaa ukafulua ukaekase mringa uwingi wa katatu ukasakwa sabuni yo imefuma piuh katika nguo ya si tayari weianikaa.